Kua tapiti raɨ reta, oime jaereta oikua kïraï yave okɨtava, iroɨta, jaereta oikuama yave, jaema jaereta oñovatu jembiura ikuarupi, jukuraï jaereta omboatɨ jembiura